मुइ खास गरिवटि इन्टरनेट हैलै पसलमा झाइवटी किनमेल गद्दु चाहनौ, क्याकीलेखा एैलका विभिन्न खालका मान्सि ठग्द्या परम्परा चल्या धेकिनान् विश्वबजारमा । तवैकिलेखालै इन्टरनेटमाइ समान किन्नाहैलै पसलमा किन्नु कि हुन्छ निको हुन्छ, विश्वाशिलो हुन्छ ।